Rehefa mieritreritra ny loko manga mazava aho an <hesitation> dia <hesitation> ny <hesitation> fifaliana no tonga ao an-tsaiko voalohany. Ny fahasambarana satria ny zavatra eritreretiko dia lanitra manga, rehefa hoe handeha hiala sasatra na hoe handeha hivoaka aminà <hesitation> andro <hesitation> tsara dia <hesitation> lanitra manga no hita. Dia mitovy amin’iny lokonà lanitra manga iny ilay manga mazava.